Bien re' uche' sí nkamaj porque reh na q'amaam más wach juuj reh na q'amaam oontera porque si hat re' aka pa escuela tah mood entonces reh universidad ah na nrilicha más la winaq profesional taqee'.